Viɛtinamu tun ,wɛwia mibin matete, be wo be a suasɔntura pursan bun wewia so we ɛn ba se. Ba tubara ro imidite, to bera cururu mawe mun yi. Ho wewia do'onu to'o vɛyi a pinoian ɲa ma ɛn bin ɲa. Awe uwi matete a yamu bera ra. Woro ani woro dɔ'ɔya bin.